Zaho zane laha ampijobony ka zane zaho ty tea ty teao, amy ty sakafoo atoandro ty salady avao va re sa sandwiche, le aleoko raha mihina sandwich satria ie mba misy mofo miarak'amae fa roy ravin-tsalady avao, mba mahavontsine ahiko iny